Nomba yindeve ye situma, nise omwemiri wayo nekhutsitsanga mwo vuli jumaa, vuli muchirano khuyiyonga. Ma nimetanga khulweka lwo vwembi ndakhavala mbu vwarulana khu mama wanje wali nasinjirile ready choir chekima mission station ne nali singana mwemiri wayo, ne yemililanga vandu emia ndala nende a makhumi kaviri. Avandu vano valinga vanyela khulangwa muvilala yale ne yale. Vali vanyela khulangwa lodwar, vali vanyela khulangwa musivala sya vamasai, vali vanyela khulangwa aah evukisii khandi kata vali vanyela khulangwa esivala sies ova wa kenya. Sikra yalingi erwenoro echoir ikhongo, ma khandi niyo yali yakhuranga okhuchaka khulolekhakho khu television mama wanje nali singana omwemiri wayo kho ndakhavolela nyasaye mbwo sikra yalola mbu nase khandi yangavekho mukavwa kwa mama wanje yali nakwe wa ndeulanga nindi nende ovulamu ovitsuru khuluveka lwa likonusi.